ऑस्ट्रेलिया मा कई सारा देश का लोग रंदीन। येही कारण सी वू अपना देश की संस्कृति थें ये देश मा लीक थें ओंदीन। यख आप कई तरह का रेस्टोरेंट देख सकदिन। पारम्परिक और आधुनिक दुइ प्रकार का भोजन यख मिलदीन। ओस्ट्रेलिया मा फ़िल्म, संगीत, पेंटिंग, थिएटर, नृत्य और शिल्प कलाओं थें अंतराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली च।